Mesa, dua, tallu, appa, lima, annang, pitu, karua, kasera, sampulo, sampulo mesa, sampulo dua, sampulo tallu, sampulo appa, sampulo lima, sampulo annang, sampulo pitu, sampulo karua, sampulo kasera, duampulo, duampulo mesa, duampulo dua, duampulo tallu, duampulo appa, duampulo lima, duampulo annang, duampulo pitu, duampulo karua, duampulo kasera, tallumpulo, <noise> tallumpulo mesa, tallumpulo dua, tallumpulo tallu, tallimpulo appa, tallumpulo lima, tallumpulo annang, tallumpulo pitu, tallumpulo karua, tallumpulo kasera, patampulo, patampulo mesa, patampulo dua, patampula tallu, patampulo appa, patampulo lima, patampulo annang, patampulo pitu, patampulo karua, patampulo kasera, limapulo, limapulo mesa, limapulo dua, limapulo tallu, limapulo appa, limapulo lima, limapulo annang, limapulo pitu, limapulo karua, limapulo kasera, anangpulo, anangpulo mesa, anangpulo dua, anangpulo tallu, anangpulo appa, anangpulo lima, anangpulo annang, anangpulo pitu, anangpulo karua, anangpulo kasera, pitompulo, pitompulo mesa, pitompulo dua, pitompulo tallu. Pitumpulo eppa, pitumpulo lima, pitumpulo enneng, pitumpulo pitu, pitumpulo karua, pitumpulo kasera, aruapulona, aruapulona mesa, aruapulona dua, aruaopulona tellu, aruapulona empat, aruapulona lima, aruapulona enneng, aruapulona pitu, aruapulona <hesitation> arua, aruapulona kasera, aserapulona, aserapulona mesa, aserapulona dua, aserapulona tallu, aserampulona appa, aserapulona lima, aserapulona ennang, aserapulona pitu, aserapulona arua, aserapulona asera, seratu.